Ia, vadian̈a ndrô mety ny ôno taminy, ia, irô zen̈y nitrôtro, tamy ny toeran̈a areky <hesitation> niaran-drô ny tsangatsangana zen̈y. Ke ny fampizaha zen̈y irô, ny fankahay nivadiky ny fampikoran̈a ndreky io loso ny fankatia ndreky irô.